Sɛ menya akwanya mokͻ mfe eduonum a abasin mu a, dza mebedzi kan ayɛ nye dɛ, medze hͻn skuulsɛm bͻtoto sesei dze a yehu no ho. ͻtͻ do ebien, mobͻhwɛ mbrɛ nna wosi som Nyame fa, dɛ mbrɛ seseiara ͻsom ahorow agye ntsin wͻ ha no, dɛmara so na nna ͻtse anaa? ͻtͻ do ebiasa mobͻhwɛ mbrɛ nna wosi wosiesie hͻnho fa, ana nna hͻn afadze tse dɛn?